طبعًا، أبَفَضِّل إني أعيش في سفينة فضاء؛ لأن العيش في الفضاء يعني إني أجدر استكشف الكون وأشوف المناظر الخلابة من الفضاء، الفكرة إني أعيش في مكان فيه السما والنجوم والكواكب مثيرة في حد نفسها، فتجربة حتكون رائعة، أنا متأكد إنها راح تكون رائعة.